ʻOno loa wau i ka ʻai alekina, a kamaʻaina paha ka hapa nui o ʻoukou i Docheudeleche (?) ke waka momona aiʻole ka empanada, a me ka chimee churee. Keu a ka ʻono a kapaʻawa kekahi manawa a e ʻai keu a ka ʻoluʻolu, keu a ka ʻono i nā nō hoʻaʻo.